<hesitation> bɔgerihi koo sansiihi ba iti se'em de la, ba ni kpemehe la taaba bo taaba tuuma magehe wuu ba tari pɔgenaba mɛ ya, tara tuntuna ya, tara naba ya gee tara budaahi. La han wa'a dia lagehugɔ na, ba tari sɛba n boi nɛŋa ti ba sona ti ba lagehe dia la. La han le kelum wa'am la ba behe ba kɔma aayi, pɔgenaba la n de mina n wan beheri kɔma la n zo'ori la han la dɛ'a la ba yalegɛ ba ga'aregɔ zi'an, ba tari tuntuniba n wan behe nyaa ba wan iŋɛ la ŋwani bahɛ ti ba bɔŋa zi'an la yalegɛ. La han le kelum wa'a la ba behɛ nyaa ba wan iŋɛ ŋwani nyaŋɛ kiŋɛ ka zɛ sɛla tuutuniba la me kelum bo la nɛŋa nɔɔ ti bama me tuunɛ de la ba zɛ bee ba kiŋɛ ta bɔna nɛŋa gee behera ba taaba ti ba zɛ dia la na.